ایک ٹاپو پانی نال گھِریا ہویا زمینی سموہ ہوندا ہے۔ مہاڈیپ <hesitation> وی پانی نال گھیرے ہوۓ ہن۔ پر کیوں کہ او اینے وڈے ہن، انہاں نوں ٹاپو نئیں منیا جاندا۔ آسٹریلیا سب توں چھوٹا مہاڈیپ گرین لینڈ دے اکار توں تن گنا وڈا ہے۔ جو کہ سب توں وڈا ٹاپو ہے۔ دنیا پار وچ سمندراں، جھیلاں اتے ندیاں وچ انگنت ٹاپو ہن۔ انہاں چھوٹے ٹاپوآں نوں اکثر ٹاپو کہا جاندا ہے۔ ندیاں وچ ٹاپوآں نوں کئی وار ایٹس جا ایوٹس کہا جاندا ہے۔ او ٹاپو بہت وڈے ہوندے ہن۔ اودھارن وچ گرین لینڈ، لگ بھگ، دو کروڑ سولہ لاکھ ہزار ورگ کلومیٹر دے کے علاقے نوں کور کردا ہے۔ دھیان وچ ٹاپوآں نوں کئی وار ایٹس جا ایوٹس کہا جاندا ہے۔ او ٹاپو بہت وڈے ہوندے ہن۔ اودھارن وچ گرین لینڈ، لگ بھگ، دو کروڑ سولہ لاکھ ہزار ورگ کلومیٹر دے کے علاقے نوں کور کردا ہے۔